أعتقد إني أفظل يكون عندي القدرة على قراءة العقول، إنه لو قدرت إنك تجرا عقل اللي قدامك وتفهم وش يفكر، إنت إمتلكته خلاص، دريت إيش هي الخطوة الجاية تبعوا إيش راح يكون تفكيره ،إيش راح يختار، لو إنه عدوك إيش راح يسوي معك؟ إنت هاك إمتلكت هذا الشخص.